أول شي يعني إذا في أطباج إذا في شي نخرجه يعني خلاص أطلعه برا، وبعدين أمسحها بإسفنجة، أستخدم صابون مو كثير وبصراحة يعني ما أستخدم ماية كثيرة كذا قليل بس أنجط كذا عالصابون، وأمسحها، وبعدين خلاص بشي مثلاً أي شي أمسحها فيه، يعني خلاص أنشفها فيه وخلاص.